تعلم اللغة الجديدة دايماً بيكون صعب، خصوصاً لو اللغة دي مثلاً حروفها مختلفة أوي عن حروف اللغة بتاعتك، <hesitation> فأنت لازم تصبر على النقطة دي، وتحاول أول تبدأ تسمع كتير عشان <hesitation> يعني يبقى مش غريب عليك سماع اللغة دي ولسانك يبدأ ياخد عليها، ومع الوقت يعني سجل كلمات واحفظها وكده يعني.